اكثغ شهغ حغ هو شهغ السادس تموز، تموز واب يعني كلش ناغ - وو اكثغ شهغ برودة هو الشهغ الثاني الشهغ الثاني - والشهغ الي بينو رطوبة كثيغ شهغ الثامن ، دائما رطوبة كلش كبيغة بينو - شهغ الجفاف هو شهغ الخامس